Pak di për kulturën e Meksikës. E di që muzika edhe vallzimi janë pjesë e kulturës tyne. <hesitation> Kam dëgju për mariaqin, një stil muzikor i tyne tradicional që përdorent n'festa t'ndryshme. Mandej e di që edhe kuzhina meksikane osht e njohun për përdorimin e erzave edhe përbërseve të freskta edhe që përdorin shumë avokadon edhe specin djegst. I di ushqimet e famshme janë takot, kesadijat, enqilladat.